الحيوان اللى يمثلنى اا- هو ال- الثعلب إنه إف - أنا أنا فى جزء من شخصيتى ماكرة شوى ، مانى خبيثة لكن ذكية لحد المكر شوى ، فأعتقد أن الثعلب الماكر هو هو أفضل شى يمثلنى أعتقد.